Kuéꞌentuvī ne kadá kānaéꞌnu o ñuꞌu ne kādá kakaꞌi kui káꞌni ō kādā kakaꞌai kui káꞌani ñō ne káda ne ñá kui kaīo ntɨvɨ xúꞌun o kúñū súꞌun kaꞌntun súꞌn ne ñ ñá kui kāio ñá kui kāīo káꞌntuntiꞌi ño ñá kui kāīo káꞌn ntu kúñū kūthi mi kān é ti kāntu kúñū suún ne o kāntu kúñū do ntɨkɨ́ ne o kañuu o kāntu kúñū ntɨɨkachi este kui ka io tiepú kd ꞌkādé katɨɨn kaꞌni ño a ra kadá ka idu ka kadvá ti kakaꞌi kudañu ñoo váꞌ ti kakayó ne káda ne guardien de jan da ká nuu na ña tráána kuiī já ne o te ñā tu i tráꞌana kuine pꞌxnate tráꞌna kueꞌe da ká nu ña guardiente ne káda dāꞌvi ña éste ñata ngo ñata ngo vi éste dúnkun ngo vi ñɨkɨn ntika ngo vi doko i chiꞌin ne ña na kada idu ka váꞌ ci kakɨꞌɨn vá thi ntii kātɨ́ɨn kaꞌni ñō ne káda ne da chiin ne ña dóo doo tósor ꞌiꞌo kueꞌntûvi o tē ña tui tósor né mate dóo mánta jáne káda ne da chin ne ña ne kádkáda dāꞌvi ñá ste. Idu kaa chiñu nama kúduti ne káda ten ña éste un taꞌvi ñata ngo vi má diꞌɨn ngo vi n nú tsiín ngo vi káda da ti ñā dɨkɨn nko káda nakete ñā nú nko ntaꞌa ngo vi ka neé thín kadi kiꞌo dé ña ntádi ña ñoo tiempu ci kada i ñéꞌnu nko ñuꞌu ne n dá kui dá aꞌnu kuine váꞌā i kanadama ne vevií já ne imi kuēꞌen chi ídu kaa taksivi idu kaa calsel servi pues iō dúku un éste n núu uu pastila í íkoꞌ io ō nēé takoo i é ste teꞌnte dáva í íkān í kātɨ̄ꞌɨn kaꞌni ño kādií ka kaꞌi kaña ínuu ño kaa ínuu ñata ngó ō ñaꞌa kántoꞌo nkō i ka kda i <hesitation> a io i kātɨ́ꞌɨn kaꞌni ñō ne duko nantuku nī ñáīꞌ kiꞌo tienti já ne íi nade tuní ne teꞌnu dotor ján kai kāꞌan ni káda tsin kánade i kiꞌo ña ño vati tiempu dé iñéꞌnu nko ñuꞌ ne ñátu ché tsi kada ne mii kuēꞌen thi īꞌ kiꞌo ntáꞌvi nakāꞌan io ne kádada oainɨ ñaꞌa cinó ste u da kuti ña idu kaa guardi tiꞌ jan ño niꞌi trana kanéé in ētín ka xte xi kiꞌo nkoédēꞌe tiempo kada iéꞌnu nko ñuꞌu.